كنت صحفيا اجري مقابلة مع احد المشاهير اولا سابدأ بسؤالهم عن مصدر الهامهم في مجال علمهم، سواء كان من الفن او الرياضة او اي مجال اخر، ساطرح سؤالا مسل ما <hesitation> ما الزي دفعك لاختيار هذا المسار؟ وما التحديات التي واجهتها خلال رحلتك؟ اعتقد ان هزا السؤال مهم لانه في الفرصة للمشاهدين او القراء لفهم الجانب الانساني للشخصية، وكيف اثرت تجاربهم على نجاحاتهم، كما يتيح لهم مشاركة قصص شخصية ملهمة، مما يعزز الاتصال العاطفي مع الجمهور ويظهر الجوانب الاكثر عمقا من حياتهم